اذا اريد اسوي موطا بالبيت جنت اسوي مالحليب الحليب للسائل بعدين اخليله شكر هواي يصير اطيب واخليه بالقوالب اكو هاي قوالب هي مالموطا احط بيها او جنت موز اجمده وبعدين اسويه بالخلاط وارجع اجمده مرتلخ تصير مثل الموطا مالموز طيب